Chhalni ka uddeshy kisi padhartho ko channe ya alag Karke krne ko hot h. Ye vishesh roop se danedar ya taralpadharthan ne ansho ko nikalke istemal mein hoti hai jaise ate ko channe chai coffee ko channe ya daal chawal dhone ke bad pani nikaalne ke liye channi ko upyog kiyo jamta h. Yha amtor par dhatu ya plastic ki bani hoti h jisme chote chote chhed hote hai taki avanchit padhatha bahar nikal jame.